په کور کې د مار ساتل خطرناکه وي.‌ زه به هرومرو د سوی یا سویاکې ساتل په کور کې بهتره ګڼم. دا په دې خاطر چې سویاکې کور د پاره مناسبه دي او دوی اهلي‌ حیواناتو څخه حسابیږي. مار بر عکس کېدای شي ضرر ډېر ورسیي. هغوی زهرجن حیوانات دي چې که هر څومره دقت وشي بیا <hesitation> خپل <hesitation> په خپل ساتونکي شیندلی شي.